والله عندى حكاية أثناش أولاد خالة خاطر عندى أربع خالات وكلهم كلهم اثناش وعندى مش عارفة جديش ولاد عم خاطر مليش صحاب معاهم، ولاد خالتي نسمو متربين مع بعضنا خاطر ديما نشوفو فبعضنا مثلا فالنهار ونشوف بعضنا مرة فالاسبوع ونشوفو بعضنا كل يوم وإلا مثلا مرتين فى الشهر هذى مينيمم، بينما أولاد عمى نشوفهم كان في العرايس.